الإثنين صعبين. بس أحس إني بختار البرودة الشديدة لأنه أجدر أتكيف معها. إذا ألبس ملابس أكثر. أزود طبجات، أجيب ألف بطانية، أجيب دفاية، مشروبات حارة، <hesitation> حلويات نسوي أنشطة جديدة. نلعب سوا نتجمع حوالين الدفاية. أما الحر الشديد يتعب. وأحس ماله حلول، غير إنه يكون عندك مكيف قوي. <noise>